Panoo deɛ yɛ aduane a nipa bebree ani gye ho yie paa. Na sɛ yɛɛyɛ na yɛadi no wɔ fie no deɛ, ɛyɛ a na ne yɛ no nhyɛda ɛnyɛ den saa. Na mmom kwan wo bɛfa so a wo bɛ wurawura mu no nti no, ɛmma nipa bebree ntaa nyɛ no wɔ fie. Ansa na wobɛyɛ Panoo no wo hia sam, afei wo hia adeɛ a ɛbɛma Panoo no atu, yɛfrɛ no yeast. Wo hia nsuo. Afei wo hia nkyene. Na wo san hia milk nso kakra. Wo anya saa nnoɔma yi nyinaa awei no na afei wo de agu adeɛ mu. Na wɔafra ne nyinaa, nti wofra ne nyinaa, yɛfrɛ no sɛ wɔɔfite Panoo no. Nti wo bɛfite sam no nyinaa, wo wei a, na afei wo de asi hɔ kakra, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo panoo sam no a wo afite no bɛtumi atu. Ɛsi hɔ kakra na wo hwɛ na atu a, na afei wasɔ wo fonoo no, wo fonoobuo no gya no. Na afei wo de wo panoo no a wabɔ no akɔ akɔhyɛ gya no mu. Wo de hyɛ mu gya no mmerɛ kakra a ɛbɛbɛn, ɛbene a yiyi firi gya no mu na afei fa si hɔ ma no nwo. Wo de si hɔ ma no dwo kakra a na kyerɛ sɛ seisei deɛ wo panoo no ayɛ ready sɛ wo bɛtumi adi.